Raha ohatra hoe resaka hanina hoanina zany zany a raha ohatra mandeha aminà hotel na hoe toerana fisakafoanana de pizza zao hitako hoe lafo satria eo amin'ny roy alina akeo zany a <hesitation> vidinà pizza de misy koa concombre de mer, cocombre de mer ndraika mahatratratra akeo amin'ny efatra alina akeo izy zay raha sy diso zaho de misy koa <hesitation> poisson ohatra hoe capitaine ohatra hoe mividy amin'io ianao a de izy zany raha ohatra hoe plat familial de eo ho eo am'dimy alina akeo vidiny.